Sytë virdi, sytë castani, sytë celesti, sytë të zi, çë di, katër kulure? Celesti i thash? Oh, katër kulure forsi jan. Oh virdi, castani, celesti, të zi, jo pran jan cerulei, pes, pes kulure.